أسوء ضوضاء لما يجي واحد بسيارته كأنه الوحيد بالكون اللي عنده سيارة, يجي يفحط تحت البيت, يا أخي, يا أخي عرفنا إن عندك سيارة, خلاص لا تزعجنا, أنا أنا أنا أنا ما بعرف أنام, ما بعرف أنام, صوت التفحيط بيزعجني, كمان بيفجعني.